E hoʻomaka wau ma o ka walaʻau ʻana me kēia mau mea ʻē. A e hoʻāʻo wau e hoʻokaʻaʻike ma kekahi ʻano, no ka mea ʻaʻole wau puni i ka hakakā ʻana. Eia naʻe, ʻaʻole lākou makemake e mālama maluhia, e kiʻi wau i koʻu mau kānaka a e ʻimi i nā pahi a me nā pū a e kūpale aku mākou.